La kotaq ak'ach jaa ki kit'aliim wach la kijawunaq taqee' ru'uum la naq nayoq taqee' reh naye'eem kiwa' nakutum pa kotaq ixiim keh y nkik'axamaj naqaq'oor'eem pa taqee' naqakajaam la naqawilam pa taqee' nkik'axamaj naqayoqom taqee' y ki'wa'a kurik y naq nkiqap k'aa y nakajaam pa taqee' reh man kib'an k'aa nkik'axamaj kiroo han nwila' ke si nkiraq lado reh y nkik'axamaj la winaq